Traversé la giungla al e anche li ün prublema, ün prublema abastansa grave e brüt e prima dë tüt va be l'atresadüra, lon a së sa che andé a pe li a fa anche caud e la coza principal secund mi al e ese armà, bin armà cun ün füzil perché comuncue a ie le bestie feroci e pöi comuncue l'acua, i viveri, roba varia